Aostralia dia fifangaroana mponina avy amin'ny firenena maromaro. Noho izany ny sakafo ao aminy an, dia sakafo avy amin'ny firenena maromaro. I ny Aostraliana dia fi- dia mponina tsy mba maka lagy fa mijery ny lafitsaran'ny fiainana hatrany.